<noise> Tu wan iŋɛ se'em <noise> nyaŋɛ suŋɛ kɔma ti ha tuna inkpeŋere tuuma zo'e zo'e de la, tu nari mɛ yele yele wuu tu sukuu duma wa puan, la ani suŋa mɛ ti tu basɛ ti tu zamesegɔ la ti tu zamesera la, tu bisɛ nyaŋɛ dikɛ dɛ'ɛma sɛba n wan basɛ ti kɔma la zɔta bii wan basɛ ti kɔma la ita ite-seto n wan nyaŋɛ kpɛmesa ba giila n la ba inya, magesɛ wuu; boole ŋmi'a, ampe ŋmi'a, zua miŋa, nu'usi boole, n la dɛ'ɛma iiri iiri ti n ka yi. Ŋwana wa, tu wan iŋɛ la ŋwani? Tu wan bisɛ zamesegɔ saŋa ni loe sina wa ti n yi wa di puan ayima iŋɛ, ti saŋa la san paɛ ti kɔma la yese ta zɔ zɔ zɔ de'em, ti la kpɛŋera ba inya gee ti ba imma'asum tɔla niŋa.